Aravitu pe ko jae uajaete yema yaji, jokua yaji pe ko ivitu yavaete jaema añono tai vae araja se ye serejairu misi, aja vae aeka seyeipe o aja aparaiki esa uajaete ivitu jayae